واحد الليلة واحد الموسيقي كلس فالغابة و هو يسمع واحد الصوت ديال الموسيقى جاي من الغابة و بعيد بزاف وبقا تابعو تابعو تابعو حتى وصل ليه لقاه انه الصديق ديالو هو اللي الف واحد اللحن جديد وزوين وشكرو و كاليه نشكرك على هاد الالحان الجديدة المبهرة اللي خرجتيها لينا فوسط الغاية